E vorogny io koa misy karazany, misy karazany izy io, misy e farany e zakabe, misy e farany pitiky; mety hoe samby manangny e clan clan' aby, misy samby managne tragnony da mitokatokagny aby indreo sy raha hoe misy fifandraisany be akognaia, sy miaraky miza, refa samy karazany hafa zany da samy mipetraky ame classiny aby.